Ndikka mi looto, ngam to mi lootake, ngam to lootan, a yiggaay ɓanndu maa, a yiggaay kosɗe maa, a lootay hoore maa, a boo naftira e haatiire, a naftira e sooso, ngooga, njiggaa ɓanndu maa koo toye, ittaa tuundi, pad ngondi to ɓanndu maa.